Naan biyang mɪn mang mɪ shiyasha momi ngals kanteɔma mɪ sha bɛ shiyasa iɪng wani shidɔ yɪ nibɔ, shidɔ dʊr tamɛ kɛ kamɪ lang yaam yɛ shidɔ kəmnɛ tɪ kʊ iɪng wani, ɛli bɛ iɪng ngawa bɛ yoshi bɛ, nibɛ kɪ kətʊ ba yɔ a dɪ nibɔ dʊr dʊr timmɛ wɛ fang dʊbʊ kingnɛ, niba kambir a marim kang shiye kashɪ mɪ fam bəddʊn shiyɛ mɪ nabbi tɪn shɪ nibbini wɔ a shɪya sha kɔ a ma chɔm kama nabbʊ bʊ kɛ ma dʊbʊm nungdɔ ma kɛ rəddɔ nɪɪn kabɛ nɪnɪ kə wani kɔ nami nɪɪn, nɪɪn shɪ iɪng wɛ ci moi fʊktɔ wangɪn nɪɪn iɪng twalti shɪn, <noise> kɪɪn twalti sim kɔ wangi a rɪm kɛshɛ bɛ bɛdi twalti shjin ninəng ba bɛ shɪ ya twalti shɪm nɪɪn, ninəng ba sha shɪ nwatɔn yang twalti shɪm nɪɪn nɪ mɪ fʊktʊ kɛni dʊr ba nɔ fiin fankuwɪ wɛ twaltuu shɪm kamɪ computa, shɪ kwan computadi koom mweni shɪ kwan, tɔ shiyasha naan biyang mɪn tɔ mandi shiyasha. To a wɪɪn biddʊ iɪng wɪɪn kə washang nɪ dɪ dʊnshi kə nɪ ma bilamma, mattin shɪm kə nɪ ma bɪlang ba yangin wang kə korfi ba be dɪ shɪrr shɪn tʊk kangma iɪng mattin nɛ komɪn namin kan ma bwan bwan bɛ ba taddɔ a dɪ kwan, ba taddi kwanne kamɪ nama yɔdɔ kɔ mɔ mɪ fʊk kamɪ ma yɔya kɔ mɔ mɪ bɪlang nɪ ma bilange nɪ ma mattiishɔ, nɪ ma bɪlang bɔ, nami daam wangɪn a lɔ dɔshi ma nwa shɪn nɪɪn cham shɪn nɪɪn ingwe kanɔ nɪ bɪ fuktʊ wɛ yamba been na nɛm, fiim fankuwɪ shɪn bɪ bʊtʊ shɪm kang ninda ingbeen kanshim wʊni a lem kwan shɪn wɛ naddi fankuwɪ dɪ shʊtʊ kwan wɪɪn, nɪ nɪ wʊ yamba a nɛ kuwe wɪɪn iɪng daan shɔ be letu wishɛ yɛlshin kwattʊ yʊlbi, yʊlti yʊl shɪn bɪ kaltin weli dɪ dɪya tɛn niyɛ a mwal mina dʊn a fam minɛ nɪ dʊr, shanɪ tabbɪ shattɔ yatɔ yɔ tɔn mɔ, wɪɪn sha bwaram kə tɛm kum wɔrɔ wɔ nɪ dɪ a nɛnnɛ fiin yam wini nɛ wɛ tabbɪ nɪ dɪ, dʊbbʊ nɪ dɪ a bwərə nu dai. kwan tukka fʊkkɔ tama niyam nungdɛ dini fani kɛmɔ kana yang, ngarɛ kɔ kə bʊddi tiyɛ dɛb mɪ nɪ mwɛ a dɛb mini tiyɛ kʊ nɪ fʊkkɛ tɛea nɪ wattin nɪ yabbits lebwəri kə wɪɪn kʊ nungdɛ wɔ battɔ yamba a nɛn nɛ ma fan nungde ba nʊngʊm shɪ shanɪ, tɔ nɪ dʊr wɔ iɪng kə kalmɛ shɔni dɪ yike nɪ kayabɔ fams kɔ na yang fan wɛ, bwɛl bwewɔ a fabʊ nɪ dʊr wʊnʊ mɔ ma fam tɛɛ mwɛ a kuttin fabʊ nidor wʊnʊ nɛɛ mwɛ a kuttin fabʊ nɪ dʊr wʊni wɔ mɔ mɪ fan yɛ shɪ fʊk mɔn nim shɪn a kan dɪya ma yɛlɛm kwɛshang mʊr lɔ kʊm ma yɛlɛm kwɛahang timmɛn kimə mɔ ma yɛlɛm kwɛshang a bʊrkan kimə, ma kədʊ kɔshe nɪ kə mwara kə bʊn kɔ bɛn nim shɪm ng yɔn mɛ bɛ warɛ yamba a naiyi mɪn shirta kɪ yang. yaki tɪkang banda bwɪm bada dir banda mwinam kə nɪ ba mang mwinam mɛ kɛ kɪ nɛdɛ dɔshi bɛ sha fʊk wishɛ sha nɛdɛ kabɪ nabshi bwɛ naba shʊdʊ wɪɪn nabba mangdʊ mwinan kamba diki nɛ ma fwara timin yamba a yiken kakan dɪn ya, dɪn kaɛ wangɪn iɪng wani shɪrr nabba kʊrʊn dɔ ba shɪdo bafan fanne shɔri fʊkkin nɪ a dɪ wɪɪn. ba daɔ kumɪ shʊ ba chʊm kwan kɛtɔ a dʊ mɪn yamba a yiker kuwe yamba a yiker bwakayɛ da bwɛyayɛ bɪ bɔkkang bɔkkan nebwe a lem teebwe a len ba bibyi mɪn bwɛl bisshin ma yimbɔ fɪ minɔtɔ yir nɛmwɛ a lɛ dɪ shidʊ yʊr, fan kore kɪma wɪɪn kʊ kɔda n bwɛl tɛn mɛ iɪng wɪɪn kʊ naan bwe da a bibi mɛ da nɛmwɛ, a lɛ wɛ ba dɛnni babi nɛts bwe wo ba tab naan biyang yɔrɔb naan nɪ nan ferenge minɛtɔ minɛtɔ mɪ dʊrtin, bɛn yɛti kʊbang ma yimbʊ nɛ mwɛ ma yimbɔ tɛɛ mwɛ bɛ kuntʊ bwɔl bisshim bɛ yɛ tɪn yimɔ iɪng yetin yaam ma yɛtin yaam wɛ ya dʊrtʊ iɪng yɛlɛtin bole. ɪng yɛlɛtɪn bwɛ bɛ, bwɛ shɪ ɪng nɪyɛ bɔnnɛ ɪn nɪɪ mɪdɪ yʊr mɪn nɛ mwɛ ə lɛm tɛɛ mwɛ ə lɛm mə yɪmbɔ shɪ kɔn wɪnɪ dɪyə wɪnɪ ə yɛlɛm nɛ nwɛ dɔ tɔdɪ kətɪn kɛ dɪn yə nənəmə nɪyɛ dɪ wɪɪ dɛb shɪ shwəlɪn shɪ nɪɪn kɪdɪ ə dɛb shɪn shwəlɪn shɪ, mə yɛlɛm bwɛkəyɛ mə yɛlɛm kɛbɪ-kɛbɪ wʊ ɪng wʊshɔ mə yɛlɛm shinʊ bwɛka yɛ kɛnan shɔ a kaktim dɪ ya lɛlɛ kɔdɛ kɔkɔ tɪmbɪ,r nɪnəng bə tɪ bə nɛn shɪdɔ shənɪ shɪdɔ nɪnəng bə tɪn kə mɪ kɔmin kɛ dɪ twalti mɪn shɪ dɔn nɛ mwɛ ingbeen tɛɛmwɛ inbeen mɔ mɪ bɔnɪ bɔnə kənə bə bɔnbʊ kɔ. nənə mə lɛ bə kɔn bə bɔn wɛ bə dʊrʊn wɛ nəma yədɔ tɪmbɪr ə kəmə yabʊ tɪmbɪr kɔ mə məng tɛshɔ kəmɪ yɔlɔm wəngɪn mɪn bwɛkəyɛ kɔ kɪmə wɛ bə tɪn kəmɪ bwɛl bwɛ kɔ yə bɪ dwətɔ bər bɪ nɛn kərənnə bɪ nɛn kə bwɛl mɔn nə bɪ wʊl bɪ yɔtɪn mɪn ə kəng shɪn chəm bwɛlmɛ dɪ chəm mɔɔn mɪn dɪn yə. ya dɪn lɛkəwɛ dɛ dɪ dɛb mɪ shʊlɪ yə ngəl mɛ nɪ nɪ ngəl mɛ nɪɪn nɪ yə yənɪ kər mɪnne yɛmmɛ dɪnɪ fənɪ kʉttɪ kɪ mɪ bəbɪr yɛ shɪ ɪng. kənɪ fanmɪne kwɛldɛlɛ nɪbɛ oh sho kəna fanbʊ kweldɛlɛ kʊ nɪbɛ dɪ babɪr wɔ bwɔl mɛ yang wɪɪn dang ma tɪn yang ngal mɛ wɛ sham shɪdɔ na bɛ dɪ shɔnɪ kɛ wɔ yang wangɪn bɪ kəmti mɪn a kʊn kə bɪ kəm kɛ ya yʊ dɪ dwa mwɛ iɪng nɔtɪn, tɔnɪwanɪ shɪdɔ bɪ dnwatɔnm dnwatɔnm iɔ dɪ shɪ kɛ kɪɪndɪ bwɛlikɛ lɛ mɪn mab fɪrɪ kə kɛshɛ nɪdɪ mɔn kɔ iɪng bwɪɪnyang shang mɔn kəshɪ ba shɪshɪ ba chab chabe kɛ na dɛb kɛ mwɛ nɪdɪ fibɪn nɪ mɪn wʊshɔ kə wɛ dɪ shʊtʊ kʊ ngalɛ namɪ bɛ chab mɛn kə nwan dɪ shʊn na ba chamb chamb kənɪ a kəwakɛ kɔ ma fʊ sham shɪ sha rɪm kɔn dɪya rɪbʊ iɪngkəwa wɪɪndɪ nwatɔ dɪ shʊn wɔ rɪ yadɪ shatɔ yikkidɪ mɛ kəɪ fanrmɛ wʊnɪ a nayɛ kɛ shɪn chamb mon wʊnɔ na ma chanb kɔn ma mang mɪnɛ kəwa kɔn shanɪ shʊn dɪ mang yɛ mɔ nɪ yangin kə kəmɪ fan nɪnə ngalyɛ kɔ nama mang dʊ kəwa, kəshɪ nɪ chamb mʊn kɔ shɛ fʊddʊ kiɪn kəng ma kəmɪ chamb mɪ shatɔ mɪma fwarati mɪn yamba a yiker wɪɪn dɪ nəngi kɔ yamba a nɛnnɪ wɪɪn lamgɛ nadɛkkəng tɪn mɪ nwatɔn fanrm mɛ bɛ dɛrɪ na dɛbkəm iɪngmɛ mɪ nɪmmen mon a finɪ nɔnɪ be yanɪ kɪɪn lɔ nɪ kə nɛ mwɛ dɪn dɛbbi dini chamb kanni chamb dini kɛlen shɛ dinɔ fwaratin nɪ nɔn nɪ a dɪ wɪɪn. wɔ kʊn yan yɔnɔ shɛ dɔshi yɔ wɪɪn shɛ dɔshi niyɛ dɪ a kunni yɔ kashɪ kunni kʊ nɪ fwaratini dɪ shʊm kɔn n dɛkki kang kad kɔkɔ, kɔdimɛkɔ bɛn fayɛ a fini, a lɔ bwatɔ kə iɪng mɪn ingna bətən kang kʊnʊ kʊ m iɪng mɪn kə na dɪ bwa wɛ mɪ brag mɪn nɪ wʊkantɔ a kwɔshɛ yɛ kɛlɛ fare ma tɔr tɔrim ma rimma shɪn iɪng ma rɪm nɪ yang ma nwam ma yɪ iɪng ma nwam kɔn dɔshi na yang filɛ yana kabang bwa kə kɪma ingdɔwa farmɛ yani tabba nammwɛ a tiyɛ shɪ shinɛ.